Nah men di duson kak raban kami takuti himau tula betemu himau tu yang kami takut tu kene himau kak ganyak banyak la makan wang nah itu jadi masalahe himau tu kan ye tu sipate ape be ye dimakan e ha tu kami tu bang takut ngan himau men ulo dak pule takut kami tu umau himau nah himau tu memang ha ye tu himau tu kan pacak pule ye tu himau tu naek batang naek ke pocok batang, kadang ngintai tobo tu yak pocok tu, ha amen macan dak pule men macan ye dak pule kami tu himau yang kami takut tu ha himau tu bang kecik awak e, tapi panjang himau tu nah itu yang kami takut ngan himau tu mun macan dak pule nah himau nah himau tu kan ye tu kan galak tu ke e men kleho dak dak anu dak ade tentue kadang soboh, na awa awak nak motong, nah dak bani motong kerne ye tu jam jam lime pa pagi tu la kleho himau tu nah tobo kak la kleho nak motong motong getah kak tadi nah betemu dengan himau nah he tu yang kami takut dengan himau tu banyak yang mati matak himau tu, nah disitulah doson kak paling takut ngan himau. <hesitation> Yang laen tu dak pule nah mun yang laen tu dak tek lah men sekedar ulo tu dak olah kami tu takut dengan ulo tu, himau nah itu yang paling ditakot di doson.